قبل وقت النوم لازم تكون ديجا تفت الضوء متاعك بعد عليك التليفونات الكلوم فماشي تلافز أي حاجة ممكن تخليك تخمم أكثر ولا تعبك ساتة حاول تلغاها حدد الروح وقت محدد للنوم يعني مثل صباح أنا بدي أحمل فيه روتين نوم بتاعي نعمل دوشة سخونه نشرب تيزانة، نعمل شوكولين سخونة إذي كل حاجات تخليك تغطس في النوم على باكر.